نفس الكلام على ما اظن من ضمن الاشياء الطريفة اللي شفتها الفترة الاخيرة هي الفيديوهات اللي خاصة بالبسس او القطط <hesitation> وهم مثلًا لو احد مربي قطط او بسس في البيت وممكن تسوي شي بشكل عامد او بشكل هي قصداه تمام وتسوي نفسها بريئة في الأخر على أساس إن هي ما كانت تقصد الموضوع ذا. فمن ضمن المواضيع الطريفة برضه